Ny toetsandro a colombie any zay da somary manoranorana avao tsy da misy fotoa mahamaiky ny andro loatsy indrindra moa fa amin'ny faritsy avaratsy ny kolombi igny.